Unam emi nkudde emi okpknde akan toño nkamana edi enin. Ini nnyin ikikade mkpo ufọk ñwed ke nkañ enyoñ enyoñ ebi nnyin mi. Nnyin imiduk ikọd ika ikokud enin. Ami k'idem mmi nkud note enin asañade ko edi ata ndik amanam min siak nkekere ke edi ufọk akpri ufọk asaña tutu mbin oro ekpemede ewud nnyin usuñ nnyin isañade mak nnyin isaña ikpere mme nnyin inyuñ isaña ikpere mmo tutu mmo eda nnyin eka ete nnyin me enyene owu inyene esid ndifuk e, mbin ekenyuñ enyene esid ematuk e edi ikwe se e akanamde owu ọfuk e ke edem utuk ke k'isi ini ọnwọñọrede isi esie nkañ oko afo ọtuk e mi ke edem ini nnyin nkakade ukpep nkokud nkud datke nkud ente ke enye edi unam kied emi okponde akan ke unam emj nkudde toño nkamana andunam oro nko nkwe unam efen emi okponde keside efep enañ eke nnyin isuk etade mi kpukpru usen. Mmekud efim, efim edi unam kied emi enyene ndik eti eti edi usen emi nkudde efim ke aba efim edi edibe usuñ ibieñ ami nkud efim efim edi unam kied emi enyenede ndik ke ntak emi edide enye osimen owu nte mbuk atiñde toño nkamana nkwe edi efim edj unam kied emi enyenede ndik eti eti anduteñe esinee k'isi ini emi ofo adade okud ke, ana ndik Anam fin. Efim esine k'otu unam emi nnyin nkudde emi okponde.